چاء دنیا بھر وِچ سب توں وڈّا پِیا جاندا پردارتھ ہے۔ ہر اک دیش وِچ لوک اس نوں وکھ وکھ ڈھنگاں نال جیڑا اوہ بناؤندے نیں تے اپنے ذوق مطابق اس نوں پیندے نیں۔ چاء دیاں کئی طرحاں ہُندیاں نیں اتے چاء دا سواد الگ الگ ہوندا ہے۔ آؤ اپاں چاء دیاں کجھ ناں اتے اونہاں نوں سواد وارے الگ کر دے آں، اِنّے سب توں پہلا، کالی چاء سب توں عام چاء ہے تے ایہہ اس دا رنگ گُڈّا ہوندا ہے تے سواد جیڑا اس دا تھوڑا تیکھا ہوندا ہے جو کجھ لوک ایویں دودھ پا کے تے اپنے لوڑ مطابق میٹھا پا کے چاء نوں پی لیندے نیں۔ اک ہور چاء دی گل کردے آں جیوں ہری چاء، ایہہ چاء ہرّا ہوندا ہے، اس دا رنگ ہلکا ہرّا ہوندا ہے، ہری چاء صحت لئی بہت فائدہ مند منی جاندی اے کیوں جو اس نال جِھڑا پیٹ ہلکا رہندا اے تے شریر جیڑا اوہ وی تازگی محسوس کردا اے۔